Fomba magnampy kangourou hidoko Aostralia amin'ny tongony matanjaka: satria izy mambokombokony dilagnambo. Ave izy m- sarotro samborigna koafa mi-sautesaute agnambo. Ave ka izy mahavita mandeha lavitry.